Ei olõq hullu, ei olõq hullu! <hesitation> Äräq üldse murõhtaguq! Kraamimiq õkva kõik ärq, sis vähämbält kiäki ei astuq hindäle kildu jalga!